Ane ko akapatindet ak achame kopotishet kong'ete mining ndoniit nyu amu kingakiil kopatishei sikiik chuk, atau akine achaam kapatisheet ko uu sikiik chu, amu kitoreto kapatisheet kong'ete kokacham, ara nguno ko ane aii kapatiin akapae kiakiik, apatii pandeek, apatii marakwek akapae neko, ko en' kapatishoni, ko kya somesanee lakok, apaeen lakok, atareteen kei. aka- aka lagee lakok chuk, ara anyun kapatishoni kiyae, ko ki ko toreteech ako toreto ako toret kokwet nyoo, ara uni achame anee kapatishonii.